<hesitation> Fizarana maro samy hafa hita amin'ny kiraro misy ny faladihany ah izay manitsaka tany, <hesitation> misy ah ny tapi-kiraro ahitana ireo haingony maro samy hafa izay mampiavaka ny kiraro tsirairay ah, misy ny faux semelle ah izay m-hipetahan'ny tongotra ao anatiny ah, ary misy ah ny tadin-kiraro.